اكبر حيوان شوفته هو سيد قشطة اا سيد قشطة شوفته عندنا في حديقه الحيوان عندنا حديقه هنا في الزقازيق روحت شوفته فيها الحيوان ده كبير اوي يا جماعه واكتر حاجه فيه كويسه أن هو علي طول قاعد في البحر يعني مابيختلطش ب اي حيوان تاني